Ma mi sincerament i preferirìa tüti e dui, però ël panin <hesitation> ël panin al e menu impegnatìu secund mi ënvece la salada dëve gia pulidela, taiela, cundila al e al e ën po ün prublema, ma a va bin anche la salada, però preferisu ël panin e al e pi al e pi sustansius